Ponghatu apa atamekele opo ngoo eli fiyo onena ile opeya omalunduluko noukwatya ou talongifa oyoo ulipipo osho oshimwe nee handi tale movanhu tashiya nee nande okovaleli ngee otwatale nande oku oku mwene womukunda weni otwakala nee kutya ee mwene womukunda eshi talele oshiwana shihapu shifike aapa oteshilele ngahalipi totula nee koshivixa nee ohovixi nee shiikwatelela kutya oshiwana eshi tashilelwa oshina tuu ehafo nomuleli washo oshiwana eshi tashi lelwa oshina omanyenyeto afapeni omatanguno eshi tashi tanguna ile oshina omawedelepo afapeni tashikupe kutya efimbo limwe ngenge owayi moyoongi nande oyamwene womukunda ohotale nee kutya aaye omayele nomapulo nomanyenyeto taayandjwa kovanamukunda okwafa peni tashiya nee ouna ngeenge nande pamwe okulonga moradio aadengi ava taadengele mewangandjo oushi neekutya otwevakoneka paife ushi ashike kutya ou tadenge ou ojoseph okuli ko bay outadenge ou ojohanna okuli ko luderitz ou tadenge ou onghiimbwasha okuli keenhana dahakambaba ovadenge aava nee ohaveya nee nomaukwatya ayoolokafana ouna nee okuviilonga voo ovo nee haikupe kutya mboli monghalamwenyo lilonga ovanhu shaashi opena umwe tadiko axwama afa olupale leumbo opo lanangala ndee toti mhhh hano ou okwatumwa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 Iyaa oo oushikutya ame ohandi tale kovanhu ovo veli komesho yange naava ndatala kuvo kutya omunhu ou ponghatu aapa eli mopaife okweyapo ngahelipi omunhu ponghatu aapa eli paife ehokololo laye konakudiwa yaye okwali lili ngahelipi omunhu ou okwa enda omifitu dilingapi omunhu omatale angapi omitando dili ngapi atauluka opo euye apa eli unene nee osho ohandi shitale koukwatya oo kutya ngenge shaashi efimbo limwe ohandi deula okatanga kokeemadi ngenge omunhu ou okuli omudeuli wokatanga kokeemadi owalongifa omikalo dilipipo unene ngeenge o team aayo adeula oina omafindano ahapu kombada yonghalamwenyo yaye ile efimbo limwe ndahokwa ashike oukwatya waye shaashi opena umwe o team yaye oyo adeula ota ikanifa omaudano taidengwa kakele oukwatya nonghalo ei talongifa oiwa tashikupe kutya omunhu ou ee okuna ashike ounyengwi ounyengwi tawuuya efimbo limwe o team aayo kaina oshimaliwa ounyengwi tawuuya efimbo limwe kaina omayambidido ounyengwi tawuuya efimbo limwe o team aayo nena ohashidulika ihena ovadanauki dingi maala ouwete kutya omudeuli ou otakendabala nokuna yoo ondjodi. Ohandimutale nee kutya ee eendula nande odafika pumbali eshi atamekele okwatamekele ngahelipi